मछिया पड़े जो पंख भी हों। टेकलिया से पानी मुझा आसानी से तेरो और जो हमार हात का काम हो सेना तिनके पंखु का काम हो।